Este pues gyswtew ni este rú gëedy’gy tchi este de rëh este pues casi rëh pus ni nani máru lad, gyckubyecku noo nes este nes lad derech zëty ni zñua rxald lad derech chi rxal ni, nu ves gycooni segur pues ztë lad ni, nii ni casi zë ni rxald ni, pues rani ná ndyei ni nú naa va, per este npu ra ndyei ni na tiem gy ra ndyai róhgyas za ni rxal ru yudoh ah pues este <hesitation> zëpa ga napu que gyckytzu lani tchi cun fuerz gyxalu lani tchi este-tchi este <hesitation> val gycani segur’ah detzni, val lan-gýw ni vá nuu’ah tchi rtëdy ruba stë gýag rh pár gyckani tip segur ni na <hesitation> ni na ara ndyei tiem za gy, per este ra ni naa nare pues este zëzy ru rxal ni, lagani gyco tanto segur nez lany, tanto segur detz-fuer.